Sabun ma manfaat manege kai ngoe, a moi manege bisa nanga o kia kotoran mane ja bersih, sinoto manege a manfaat sabun yaitu bisa nanga pakian bisa i si bersih, trus sude wa tiodo nege bisa wa pake sabun supaya nanga sude manege bisa i bersih.